لا ما تظاهرت بالمرض منشان ما أروح المدرسة ، لأنى كنت أحب أروح المدرسة ، اا- مانى بالشخصية اللى تبى تتهرب من مسؤوليتها أبداً ، أنا يوم أتحط بموقع أو أبى أشيل مسؤولية خلاص أنا شلت هاى المسؤولية ، ما يعجبنى أتهرب منها أو أمثل إنى مريضة أو إنى أعتذر عن ال إنى أروح لا أنا بتحمل مسؤوليتى كاملة.